May nahandro da niraikitsy tsy maintsy esorina eky aloha le ambin'ambiñy ambony iñy, bakeo da asiañao rano eky vilany iñy hilona. Ampody ndraiky amin'ny fatana ahazo hafana kely eky da kosehin-teña amin'ny pay de fera sy laveno bakeo da madio amizay vilany may iñy.